أفضل نصيحة لقيتها هي, عيش اليوم كأنه آخر يوم, هالنصيحة علمتني بإني أخصص وقت لاهلي وخوياي, وأخذ الأمور بروحي إيجابية, صرت اركز عالأشياء اللي تسعدني, سواء كانت رحلة قصيرة أو قاعدة مع الأهل, هالشي خلاني أعيش الحياة بشكل أعمق, واستمتع بكل لحظة فيها, ما افوت أي شي ممكن يسعدني.